Jeim tòmoɛ̀ mìŋ naŋ nyìmè mìŋ yaà nyuùŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmò ɓù, mìŋ kuwa gbàlà kɔ̀ì miɔ̀ŋ, mìŋ kuwa jɔ̀à tiinàŋ. Felaaȧ kuwa mɛ̀iŋ felaaà naŋ fɔ̀, miŋ kuwà nyuùŋ kpùùŋ maim. Ɗɔɔɛ̀ Dayà haȧìm nàwèe mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ nyuùŋ kpùùmaim, à kìnyɛ̀ìm nɛ̀ŋ jɔa mìŋ kɔ̀à ɓieɛ̀ sùà ka nyɛ̀nɛ̀ŋ sukpà, yèè zà sukpàa nyɛnɛŋ, e gbàlà kɔ̀ì le, mìŋ maàiŋ aŋ jɔ̀àim nyàŋ aŋ kà gbèè fɛi. Miàŋ nàŋ yaȧ yèyeɔ̀, miàŋ nàŋ yaà dèdaà. Kiimɛ̀ kuwa nyowo, taìŋ nɛɛ̀ fuɔŋ wɛɛ̀ suù, joum keì nyìnga fò wòò nyùùŋ, mùŋ woàìŋ nyùùŋ, hiŋ hiŋ pɛɛ je nyiŋ keì nyìŋ nyìngaà ȧŋ woà mùìŋ sɔɔ̀ bɔ̀mɔ̀ŋ eim wùìyà. Mìŋ yaà nɔŋ yèye, mìŋ kuwa jɔ̀à tiinàŋ, miŋ kuwa nyuùŋ kpùùmaŋ